Nginam <laughs> wa"aaki ba"anteewa keeke walla puccel-njamndi, <hesitation> bana e- <hesitation> sukaaɓe luttuɓe kam, gila sukaaku kam saalaaki duuɓi sappo koo heewtaayi duuɓi sappo mi ekkitiiɗi. <hesitation> Nginam nde laatii, <hesitation> ɗuuɗɓe meeɗen en ummoto e nokkuuje laatiiɗe e ɗe ngoodani ndiyam, beeli e ko nanndi non. Nginam kam ekkitaama gila sukaaku kannjam maa.